Abarata man banton uney galag artil ademri daymana, fala adem ken ken tern fala toochi eli, abaralogo, daymana arty gole <hesitation> aman nanne tuola mando ton ka oro bidayal ton نهاية defan كل agara عبارة ea dary, ken ademri nanne tenolak matolang eli ademri nanne soghil jonanga firgi, oddieka ken osenani kena.